Tohkma, a barkiti fu dickma. Nii ngnitima asimra ni bheur fo ni, mune mu bunta laran fo dorong, worama a yick ni ngniti mune dorong, mu yick asaame saa fur, dhootu mune ngniti mune. Worama mu fur ni dorong, mooma asimra ni, mu gwii fo, ni mu wiifo, mu la yick asaame. a la siikime saame sa bheckmo. Mu laran fo ngnitima a gnii.